मैं ते कोई भी जानवर घिनोना नी लगदा. लेकिन कई लोगों ते चुहा, मकड़ी या अलग प्रकार का कीड़ा छन वो घिनोना लगदा. यु युंका आकर, त्वचा की बनवत या ज भी गंदगी मा या वातावरण मे होंद व का कारन लोकु तै पसंद न.और पक्षियों से।